Kutuu atu kindii ján kua kuenta ikonutuu ndetuu nadaka kutuu ve'e nandaka, ndikonuu ñaña ján ikonutu nikua kaute yete chún kute chete neko'o nani ño'o njuan ndikonutu, nadaka onre ondo chichi na'a kuenda tina jan kundite tiyeko kuenta ikonutu naján kua ñaña chí kundetu, nakuu yeko ndunguu atuu kiditu hó atuu nandatuu, nduu nguaña ndeko ninda'a tuu juantu yengua yuu kuu ndatu ndaño ndatuu yetu iño vaña yukuu, kutu vei kutu ikonutu chikodadinito ndikonatu enró kuenta atuu naki kuidito vakuu kuñaña ndon ikonongatu nii niño ikonoyu kuandu ya'a kuandu ya'a yetuu taka iin kutu nguina ye'e yetuke kuenta chivo yetuu ke'e borrego cheto ye nangui, yee kuandu iko nutuu ndu kuenta ñani ño'o kuando ndengueña yuu nguatu ñanutu vechún ñayuu, buñanutu corral de chivo ñanutu yetuu iin kuandu ikoñotu ñani ndonon nii ni xhika ñaña iin xhe'e nichikuatu kiditu nikonotu nikuanatu kuandu yukutu iye'e tuu.